Ny fomba ahaizan-jaza madiniky le karazantsakafo samihafa zegny anao mandeha bazary igny entinao zare magnaraka anao de zay raha jiaby ambidin'ôlo agny de itan-jare daholo de anao avake koafa mahandro izy tonga andragno igny de asainao mizaha anao mahandro zareo, de zare avake koa efa bebe igny afaka zare efa magnano bazary sady mahandro azy.